Aa uni gituma kiria kilimba gunchumbura ntikamaame atuugee jaa plotline ikethira kwi muntu eeja anyuite ukethira rimweena ugomvi ukeethira nandi gituma kiu baambirie gutota kurumana ukethira nya utiumba ii kumama ukethia naumarire naakuringithania mwari kethira na nagukanika akaumana keethira naakwira eeni muntu jou nyootimama uungi mbiji utimama tuge ja wina mwana maniini mwana munii nwiija agagusumbura nontu utimenya eethia mwanoo kaajitue kana ii mpara kanimbi iina thina nwithaira tuge rimwe mwana naakurita tugeethira ja ja kiu ukenda gwita mwahour ategwa ukamuita nya nguu umutege imbi ethia kwi gintu kiumuruma noo akira kana wona naagusindi ukeethira butimama noo bwitire tuu ategarwa ii ndagilari weengwa bugichookaa. Waachoka ukeethira mwanajou atleast ee sawa burungi buria bumbaa kugiria mama ii matuma ukethia kwira gituma aantu tuge ja baa bariganairagia tuuge eethira iiraa town nwiji town gwi gituma kwi bama kwi mbaa iriakui tuge ibakuringithia misiki ukeethira antu ja bau nandi kinya kumama ii thina yaani untu bungi mpumba ikuuga kethira bwinaa tugeethira bwina kuru chikagaamba mono utiumba ii kumama ikabindi tu uumare weetotegere wone imbio nontu kuru nachio ichitunjaa ninii imwe ukamenya kwina Atari ugeeta ugategera ii woona ethira noo nautege kuru iu chii sawa nontu uria mbiji iti gaambaa oo uu ugeeta tu ugategeeta kuru jaaiu imbio iina thina ugachoka ugatega ethira kila kitu gii sawa ugachoka wachokoo ukamama ee gintu kingi mpumba kuuga tiga thimu nachio Thiimu impendaa riria yoonthe utuku noontu nio ikaambiria kurira niogegukia kwou uuni gintu takiu mpendaa kithira tuugee ethira ukumama ikiithire atleast gii silent uriainya kiarira gitiguukiria naa nkuruki nyaa matuma jaa tuge jaa ngari nwiji kwibo bauraa nyaa maoni utuku ukethira utimama una yaani u ukubangite ii kumama ukethira maonii jau malori ja jau jakuringa ninii jagwitootuku ukethira utiumba ii kuumama bwega ja buu.